Wan-wan <hesitation> alai aarbal kalga malaarban kajandi kusau angal kawan san alai la kofowa dalgo kofowakandulansa kashigand kasangumona diya liman ko tamenin ma kusan naso liman arbarin walla piyasku piyaska kaurali hausarau kafa kaundi kasamai masha matada shari-natda shari nangain nauguhe intehe natada shari nangain nauguhe intehe natada shani nangain nauguhe inteh natada shari nyan a atade asa share kasi nan duguwe sa e aduge blagu tugu gase nautugo nukushiga dafaje kadan tugu e mukuran wadaya kofo azidal feido gargaga kofo azida tsillle kofa algefun dati kulaguma nade kumani ndehetation jawarand ahamuda wasi her atokepigaro atoka jama lagmo blamo tslengra aiye atukaro amma kefo ajiye ahugare alo asiggandi do kashiga duniya kashiga bundi a aduniya kuna atulga kalkda e an tana wan nura zara nza nuban ta andi tran kumani akadi turga atugu shibatsale o tana wale ma a li nayi za kundi kara kalgao kadiji landi kala kandi walla mukuku aku chingundi kiliku usan ihacho. Walla kunfi walla kutun kinyigi alga kud kahouga agitada wana ahitum e anganaka kallaguya kumani afudan wura yago amma kusan ajikara o hakimaro umsan yuzan wusoho dasi tardalkn mawado tsahandi injiku daniya kafa burdi haran kafarijaw <hesitation> kafa undi kaja'o kaman atudaga kunani yabana tsillen alaku radame wan wa whe has kuragu analu wan wahi nsskaragsa wura asi um isagi wan wa nan ham angunakin wami nindi mola mishi indila masakur innishi miya kunga ingajar yayi kunga ndingul darasi yayi kuga anguna kun <hesitation> anganaku wayaoku muman tahe kumani yatudahin gindi nusshiga o nuhun washeki kumani nabandi atuwa lardiyasi num chungal watal changal watal chungal di atudan gural kawas kwaya ulugu wazai wugu dabaidi alugu uhan usandi wuu are analwa alugu whan usarandi man ura enalwa kutsaliyagi asi asi ayi isiyagima whiyaldo chumul chumal di uudro na'an kumaidan tri inma afaidan karan wanska kauna undu flagosu lardia nde naudi darasu tawan alaika awaldu kangu o akin tataro Wanu wasanwa <hesitation> aganza kumin nangadi kumani ato gandi chingul ka usau utana wal nuqtarbo kawo kaa klugu wazai antana wan nukudu warbo wasan wa turunna anwal kain sinang su kuwudu atabai ka kura kaskuwa mura aka agaudi deniya shanan kindi darasuwa ah kumari yabamo ndi intanwan uzuanarawanmu laye gontsi yendrama mungrego kumandi ndaundi nau saarogu asirran o ah kunani yatuauyandi kunani da yandi wan analobo wano changal katseragata kaskuwa ka kira katanga kade galatau umsun wu ani deye kagomna tida gundi inde timo go derandi umsum jo unitalo larda un umtela and gagungu umtana rardangu uudi wausi analwangu ah larosi larda woksa wa lambanan guurnun yahe turnalga mai cle nbara tsekyendi ilardi gumtaha wura moleyi umdale bwundi bulsangu o achintata untanaha sunda kunemi turonk initaha kinahe gondi unsundogi kumani nde kunani yasikame intana waniso.